chem yhi ndu̱ktu̱ chem yshi sopari chem chi yari chem gha nu̱ mudlen chem gab tu̱k wur toka ndu̱ nggar ta pi mbayi to ƙufari ta mɓa to chi yari ta ɓa to yii khiri cema da iymi zonɗa chema yi mbonye chem nyimalti kam, chema nja nllunari wa ndu̱k ghami mu̱ koki chema waɗa ghar lapiya chem nu̱ Qusonggi bami chem ka gha wai nu nyezum chem rap to gha yi to nu̱ Qusonggi mba to ndu̱k ye mu̱dlo tu̱ mudlo nduk yero tun ha nu yen tu waya ɓa aa khala ɗyim to vurye nda nu̱m mudlen yam ka yhi ghali ye yen ɓa ghar meni ghar munkandu̱ nu̱ ghar ɓami zhu amma ghar memi mun ɓa ndu̱k nu̱ ka nlluyen ledanhg ɓa amma ndaa, chem ni tang vi sapori nga yi, ngorɗe nga nje mu̱an ghar lendang nga kuna magham ghar meni nga wada kap nu̱ aaki lapiya wonji nga nje mban ghar laɗang wonji nga shi mɓalar fan tu̱na tu̱ktang tun shwata yan tu̱n Qusonggi nggang cema ghut magham.